Juɗirgel mburu ko masiŋ ngel kuutorɗa ngam juɗde mburu ma haa ɓennda. Sukkate ko e kuraŋ, ɗum adda <hesitation> huunde wulnde no feewi. Ni woni njuɗa mburu ma.